vetikös ne talvella koskaan nuottaa
no kyllä joskus mutta hyvin vähän täällä on talvella vedetty mutta siellähän ne Vesijärvellä vetää ja siellä Pulkkilassa päin kyllä tuo Peltomaa tuossa nyt yritti vetää mutta parinakin talvena mutta ei se sieltä jään päältä saanut paljon mitään
kuinkas sitä talvella vedettiin
no reiät hakataan järveen ja pitkä riuku minkä kanssa uitetaan narut ensin sinne ja sellainen kierros ja sitten sinne perään tehdään sitten kun ne narut on saanut vähän isompi avanto siitä ruvetaan ja upotetaan nuo niitä syrjiä ja niin kauan kuin syrjät on vedetty sinne määränpäähän niillä naruilla sitten pudotetaan se sinne avantoon koko peräkin ja sitten siellä kun ne narut on uitettu niin sieltä vedetään sitten siellä on toinen avanto sitten mistä se nuotta tulee ylös sillä tavalla se on
siinä piti olla useampi henki
no kyllähän se kahdenkin käy mutta siinä saa olla vaikka neljä viisikin jotka tekee ensin niitä avantoja siinähän sisua hommaa on siinä avannon teossa
mitäs työkaluja siinä tarvittiin
no eihän siinä mitään muuta tarvita kuin tuura ja kihveleitä millä ne jäät ajetaan pois jään päälle
tehtiinkö ne avannot aina etukäteen
no nehän on tehtävä ensin ja narut uitettava eihän se muuten laatuun käy valmiiksi
millä konstilla ne narut uitettiin
kun minä juuri sanonut että pitkä riuku jotakin neljä viisi metriä se oli jatkettu puita siihen se laitettiin niin kuin tuossa oli nyt ensin avanto niin siitä se puu tuonne järveen ja tuolla oli toinen avanto sitten niin pitkä aina mitattiin jään päältä kuinka pitkä puu oli se pää tuonne ulottui tässä oli sen puun päässä se naru kiinni sitten ja se uitettiin tuonne niin sitten kun se tuli tämä pää taas sinne avantoon niin se täytyi toinen avanto olla siellä taas niin taas jatkettiin siitä se naru meni jään alle
mutta milläs sitä uitettiin
no sillä sitä uitettiin niin no sitten
milläs sitä salkoa uitettiin
niin sitä salkoa uitettiin siellä jään alla se oli sellainen haarukka jolla aina noin kierrettiin ja vedettiin mikä aina kuljetti sitä puuta siinä avannossa sen verran minkälainen nyt oli avanto näin kun se tuolta se puu tuli niin pantiin tähän näin se puu ja vähän käännettiin ja nykäistiin niin se meni sitten omaakin menoansa jo aina vähän matkaa sillä tavallahan ne talvella rysiäkin noita verkkojakin uittaa
kuinkas pitkiä matkoja ne uittivat siellä jään alla
no minkälainen se oli se nuotta se riippui siitä neljätoistametrisiähän niitä enempi osa oli niitä syrjäisiä naruja kyllähän siinä aika iso rinkihän siinä on tehtävä ennen kuin se nuottahomma on paljonhan siinä työtä on mutta kyllähän ne tuolla missä saivat oikein kalaa mutta täällä tuli niin vähän että ei se pitänyt kannatustaan
olikos niillä ennen vanhaan semmoisia puusta tehtyjä katiskoita
onhan niitä ollut
kuinkas semmoinen puukatiska tehtiin
no se tehtiin vihtojen kanssa sidekkeet oli ensin sellaiset ja siinä täytyi olla kolme niojaa kolmesti keskellä oli ja sitten päistä koivuiset vihdat väännettiin sellaiset ja niillä nidottiin sitten se ne sidekkeet kiinni ja ne oli sellaisia yhdeksän kyynärää sanottiin - kyynärärätinki oli siihen aikaan niissä katitsoissa tehtiin se perä se ensin se levy sitten siellä oli sisässä sellainen sydämeksi sanoivat aina sitä kun se oli tehty tällä lailla laudasta melkein näin korkea siinä oli kahden puolen tässä syrjässä sitten se oli näin leveä mistä se nielu tuli sitten mistä ne kalat - meni sinne niin siinä oli sitten ne lovet näin siihen pantiin nämä päät sitten siihen kummaltakin puolen ja siihen jäi sitten tällainen pussi kummallekin puolen ja se oli tällainen vietto sitten niin kun tuo rautakatiska samalla mallilla se tehtiin ja sitten kun se oli tehty sitten köydellä kiinni että ei se mihinkään päässyt leviämään sitten vietiin se järveen ja ja sinne pystyyn levitettiin sitten näin ne perät näin leveällä ja sitten sanottiin vaajoiksi sellaisia puita lyötiin tänne takapuolelle pohjaan syvään että ne pysyi pystyssä kovaan ne sidekkeet että ne tuli siihen sen verran koputettiin että ne meni maahan kiinni että ei sieltä kalat alitse päässyt no sitten niitä tehtiin kaksi sellaista pesää ja sitten sellainen välimaa ja tähän sellainen selkä sitten tehtiin ja puukatiska on näin vähän sellainen luonteva selälle päin näin ja sitten etupuolelle tehtiin taas sellaiset lyhyemmät no sitten oli tällainen välikkö siinä etupuolella mistä ne kalat meni tänne sanottiin porstuaan ja kun ne meni tänne porstuaan niin sieltä ne meni niihin pesiin sitten kummallekin puolen sellainen se oli
sitä piti käydä joka päivä kokemassa sitten
no kävi kokemassa - joka päivä tai kuukauden päästä eihän sen väliä ollut mutta kyllä niihin kaloja ennen tuli en minä sitä sano mutta en minä nyt ole tehnyt enää meillä kyllähän minä nuorempana niitä pidin mutta kyllä siihen keväällä niin sieltä sai haukia aika hyvin ja ja kesällä meni kaikkea kalaa lahnaa ja ja siikaa ja mitkä osui sitten se tehtiin puusta risuista sitten männynlatvoista aita maalle se väli ja kun ei ne siitä lävitse päässyt ne - tuli - siitä sitten sitä - risuaitaa myöden näin tänne ja sieltä ne meni sitten sinne katiskaan
no vieläkö muunlaisia pyydyksiä oli ennen
no ei siihen aikaan muita paljon ollutkaan kuin niitä puukatitsoja kolmekin katiskaa oli niin ei sitä enempää paikassa syötykään kalaa kyllä niistä tuli kalaa mitä kesäiseen aikaan uistinta soudettiin ja
kuinkas suuria kaloja te olette saanut
no sain minä tänä keväänäkin sieltä vähän yli kahdeksan kiloa painoi hauki ja sellaisen viiden kuuden kilon välillä toisen hauen sai ne on suuremmat ollut tänä vuonna
oletteko nuorempana saanut vielä suurempia
no en minä ole paljon suurempia sellainen yhdeksän kilon painoinen se on ollut ehkä kaikki suurempi hauki ja vähän yli kahdeksan kiloa on ollut kaikkein suurempi lohi minkä minä verkosta olen saanut
se on jo aikamoinen kala
on kyllähän minä sellaisia kuusi seitsemänkiloisia minä olen paljon saanut tässä yhtä väliä sai mutta nythän ne on niin lopussa että on tässä on mennyt jo neljäkin vuotta että ei ole tullut yhtään enää lohia en minä ole verkosta saanut no eihän minulla niitä niin paljon ole mutta onhan siellä aina neljä viisitoista verkkoa viime syksynäkin oli no ei minulla siihenkään aikaan nyt ollut sen enempää niitä verkkoja mutta melkein minä joka viikko sieltä aina lohenkin sain
jopas - kahdeksankiloisessa kalassa on jo aika nostaminen
onhan siinä kyllä se on aika jutikka jo haukikin
kuinkas uistimella oikein ison kalan saa ylös
no en minä silläkään nyt paljon suurempaa saanut siinä ne on ollut kahdeksan yhdeksänkiloisia en minä ole kymmeneen kiloon päässyt vielä iässäni koskaan on minulla kai ollut kiinni oikein isojakin kaloja mutta ne on ne on mennyt karkuun ei niitä ole saanut ylös hauki oli kerran kanssa tuossa Soramäen kärjellä tuolla tuon puoleisella minä pelasin sen kanssa kauan aikaa ja se oli aika juoto mutta en minä tiedä uistimessa kun on niin heikko se rautatapsi se rupesi jo väsymään aika hyvin kun minä sen kanssa pelasin mutta sitten se meni sinne veneen alle päin kerran ja lähti ja meni sieltä sinne pohjaan päin ja tottahan se tapsi meni sen takahampaisiin niin mukavasti sieltä sisässä että se puraisikin sen poikki - tyhjä siima tuli sieltä ihan ja se hukkui minulta sillä tavalla se kala kun minä sen monta kertaa jo sain tuohon ihan näkyviin mutta minulla ei ollut mitään vehjettä millä minä olisin sitä lyönyt eli airolla ei oikein käy lyöminen jos sitä lyö niin uistin lentää suusta pois nythän minä väliin olen lyönyt kalaa niin se menee sen tien uistin lentää se tärähtää niin paljon että uistin eroaa se on minulla ollut tuolla kärjellä se on kaikkein isompi ollut mitä iässäni on ollut kalaa kiinni minä näin se - tuli jo monta kertaa jo tuohon noin kauas mutta veden rajaankin
eikös ne ennen sanonut että ei se se ei tiedä hyvää jos saa oikein ison kalan
no niinhän ne vanhat miehet puhuu mutta en minä tiedä siihen mitään
taisi vanhat olla vähän semmoisia taikauskoisia paremmin
no niinhän niitä oli kaikenlaisia uskoja niillä mutta nykyaikana ei niitä enää uskota mitään tässä maailmassa
ja ennen oli semmoisia omatekoisia parantajia
no olihan niitäkin joitain ja en minä nyt iässäni enää muista oikein mitään mutta olihan niitä ennen mitä muorini puhui ja tämä Liija joka tuolta Pohjanmaalta oli siellähän se oikein onkin se taikausko ja kaikki niillä vanhoilla oli ja voihan siellä vielä nytkin olla en minä tiedä
kyllä kai Virmailassakin oli joku joka osasi jotakin tautia parantaa
no olihan siellä nyt joitain sellaisia ja tuollahan oli Hietarannassa yhtä väliä sanottiin Pekkerskaksi joka sellaisia kihuja ja sellaisia paranteli ihmisistä joita sanottiin täällä ennen maailmassa syytöksi ja mitä piruja ne oli en minä tiedä ja tuollaisia jos itsekseen rupesi ajamaan jotakin paikkaa särkemään sellaista niin se paranteli niitä
ai se Pekkerska sai paranemaan
kyllä se kai sai niitä paranemaan ja vaikka en minä tiedä sanoa siihen aikaan kun minä tervaa keitin niin sitä tervankustahan se käytti paljon se vei minulta sitä ennen niihin lääkkeisiin
olikos semmoista ketään joka olisi verenvuodon saanut pysähtymään
no kyllähän se Pekkerska senkin pysäytti kun se sai vain tietää että jos haava on mennyt niin kyllä ne juttusi että veri seisoi kun se sai sen vain tietääkseen vaikka ei se nähnyt mutta kun toinen meni ja sanoi että siinä on nyt kirveen haava tai jokin sellainen millä esineellä meni
olettekos te itse koskaan lyönyt kirveellä jalkaan tai
hyvin vähän vaikka minä olen paljon iässäni sitä käyttänyt ennen nuorena löin tuohon noin - saappaan halki tuo varpaanväli meni auki
kuinkas siinä verenvuoto pysähtyi
no ei siinä mitään muuta ollut kuin se kun rievulla sidottiin kiinni en minä siitä missään käynyt minä olen pikkupojasta halkojakin tehnyt sentään satoja motteja mutta en minä ole jalkaan osunut lyömään enkä mihinkään kirveellä ihmeesti se on minun väistänyt
no onkos teiltä mikään jäsen niukahtanut koskaan
no olenhan minä nyt no ei minussa ole ollut erittäin minkäänlaista selkänihän minun nuorempana yhtä väliä oli noin sanottiin sivuiksi ne oli kipeät mutta minä olen järvelläkin pitkää siimaa kaikki syksyt ollut siellä - nostanut jo mutta ei minuun ole tullut reumatismia eikä mitään käsiinkään vaikka ne väliin on niin kylmänä että jäätyy tuosta päältä mutta minä olen niin kovakäsinen ollut ikäni minä talvellakaan paljon vaikka oli -- kahdenkymmenenviiden asteen pakkasia niin en minä siellä paljaat rukkasethan minulla oli tukinajossa ja väliin kun oli sellaista työtä niin minä heitin rukkaset tien viereen ja tein paljain käsin kyllä minä olen ollut niin sellainen että on niin lämmin veri kiertänyt ei minun ole käteni palellut enempää kuin jalkanikaan ennen nahkasaappaita oli ja yksi terä siellä ei minulla ole tallukoita ollut - ennen pidettiin tallukoita mutta en minä tehnyt niitäkään saappailla minä tuolla metsässä olen ollut nythän on nämä kummisaappaat siellä nyt on ollut tuo huopanen sitten sisässä mutta ei minulla ole huopasia ollut eikä mitään iässäni vielä tähän asti vaikka nuo toiset niitä pitää ja käyttää
oletteko missään onnettomuudessa koskaan ollut
no kyllähän minä olen ollut halkesihan minun tuo otsanikin rosmassa kun tuolla puitiin tuli kela meni rikki ja se löi hampaan tuosta noin mutta se tuli vitoiseen tuohon noin sillähän minun tämä on nenän vähän täällä sisässä tämä otsaluu oli sillä lailla sotatalvena syksynä kun ei niitä saanut oikeita aineita millä moottorit käy perhana sillähän minä rosma rupesi liikaa menemään kun oli auton se moottori ja siinä ei ollut sitä säätäjää se oli rupesi liikaa viemään rosmaa pyörimään ja minä ajattelin minä painan ruissitoimen kitaan kyllä se siitä asettuu mutta kun minä niitä jonkun painoin niin sillä lailla kela kelasta tuli kappaleita ja se piikki tuli tuohon - otsaan minä siinä oli pahnakasa noin minä menin siihen selälleni ja pahnakasaan loppasin kourani tuohon noin otsaani kun minä sen tunsin että siihen sattui ja se hammas jäi tuohon minä näytin sen toisillekin siitä kelasta mikä repii niitä irti sehän on oikein tuon mittainen noin se hammas mutta ei vienyt arvon henkeä jos se olisi tullut päätään myöden sehän olisi mennyt pään lävitse mutta kun se tuli läpi lappeittain tuohon noin löi tämän otsan otsaluun halki kaikki no en minä siitä nyt kauan sairaalassa ollut olinhan minä taisin olla neljä vuorokautta tulin kotia sitten
ja hyvin parani
hyvin se parani eikä siinä mitään vikaa ollut en minä ole mitään huomannut ei ole mitään ollut päänsärkyjä ikänä minussa eikä mitään sellaisia
oletteko muuta kertaa ollut sairaalassa
hyvin vähän en minä ole mistään muusta ollut kuin jostakin tapaturmasta
semmoistahan ja ennen puhuttiin että käytiin tietäjissä
no niinhän ne kävi en minä en minä tiedä sehän oli se tietäjä justiin tuo Pekkerska tuolla Hietarannassa siellähän ne muijat toiset kävi ja kyllähän se kai viina tai viinastahan se katsoi ja selitteli niitä en minä tiedä
pitikös sille viedä mitään palkkaa
no ottihan se tietysti jotakin palkkaa kerranhan minä sille tai se oli ensi kerta en minä nyt vielä koko muijaa tuntenutkaan kun minä menin sinne minun särki sillä lailla hampaitani kovasti tuolta minä menin sitten sinne ja yhtenä aamupäivänä en minä oikein tiennyt paikkaakaan missä se asuikaan siellä sitten minä olin niin tuntematon sillä lailla vielä minä olin sellainen nuorenpuoleinen mies kun minä menin sinne ja minä muistan sen aina kun minä ovea aukaisin sain sen oven auki niin se sanoi minulle heti se oli siellä pöydän päässä seisomassa että kuka perkele sieltä tulee mitä te täältä haette sanoi minä painoin oven kiinni minä ajattelin no perkele minä sinne mene kun sinä tuollaisia puhut sitten minä rupesin ja painoin sen oven kiinni se tuli ja sanoi no tulkaa sisään vain ja puhukaa asia mitä asiaa on no minä menin sitten sisään ja sitten se sanoi no no mitä on mitä on tekeillä minä arvaan sen jo sanoi jahka minä katson tuolta pullosta mikä teidän on vika sanoi se muija minä ajattelin no mitähän se nyt katsoo jaha teidän on särkenyt hampaitanne ankarasti mutta ei ne tästä eteenpäin särje sanoi mutta en tiedä mistä se sen tiesi sitten mutta kyllä se sen tiesi kun se katsoi sieltä pullostaan että oli siinä sitä en minä ole perillä että että mistä se tiesi kun en minä sanonut vielä minkäänlaista vikaa kun minä sinne sisään menin ja tottahan se jokin vaisto oli ja pelästytti niin pirusti siinä ovessa ja en minä tiedä hammassärky taukosi ei sitä sen kovemmin särkenyt no antoi sitten sellaista lääkettä sanoi että tätä pitää laittaa sinne hampaisiin ja voidella tästä kun se turvotti tämän posken ankarasti ja minä voitelin sitten muutamana päivänä iltana ja niin se hammassärky taukosi sitten sitä minä vähän ihmettelin mutta sitä en siinä en minä ole perillä että millä tavalla se sen tuli tietämään ja tiesi ja osasi arvata mikä minussa on vika vai olisiko se siitä huomannut että kun se näki että minun poskeni oli turvoksissa olisiko se niin tarkka muija ollut että kun minä sisään menin että kun minun poskeni oli toinen - enemmän turvoksissa kuin toinen
no onkos sen kovemmin hammasta pakottanut
no onhan niitä nyt väliin särkenyt sitten mutta jälkeenpäinkin vielä mutta ei minun ole yhtään otettu hampaita suustani pois kyllä ne on vielä vanhat siellä mitä on onhan niitä nyt säryn - ja ei ne nyt ole särkenytkään moneen vuoteen mutta ne sortuu itsekseen muuten en minä tiedä mikä niissä on tuosta ylhäältä vallankin alhaalla vielä on oikein täydet hampaat minulla
missäs asioissa ne toiset kävi siellä Pekkerskan luona
no ne kaikenlaisista kävivät tuolla Virmailassa yhteen aikaan oli sellaista kihua niin sitä se kyllä paransi mutta sehän antoi siihen sitä tervankusta ja mitä se siihen laittoi sekaan kun sillä voiteli niin se kihu meni
millainen tauti se oli
no se on sellaista kihisee kaikki paikat rupeaa kihisemään niitä ei jouda kuin raapimaan eikä saa maatakseenkaan sellaista täällä oli Virmailassa yhteen aikaan paljon
mistähän se tuli
en minä tiedä mistä mutta toisista se tiemmä tarttui ja ne sai toisista kyllähän minäkin siellä Virmailassa nuorten kanssa olin ja siihen aikaan oltiin mutta kyllä minä olen ollut niin kovaverinen ei minuun ole sellaisia mitään tarttunut vaikka minä niiden kanssa olen lie ollutkin
mitäs asioita ne muuta kävi siltä Pekkerskalta kyselemässä
no enhän minä niitä nyt osaa selittää kaikenlaisia lehmiähän se paranteli ja sellaisia kanssa kun kipeäksi tuli ja ja jos tuollainen elukka hukkui metsään tai sillä tavalla niin ne meni sinne sitten ottamaan tietoa että missä päin se sitten mahtaisi olla ja millä sortin
ai se senkin tiesi
juu tuolla oli Virmailan Lehtisissä Sysmästä oli niin kerran oli sieltä lähti kaksi sellaista opetettavaa varsaa ja ne ui tuonne Lehtisten saariin sieltä Sysmästä sieltä Rapailasta ja sitten nuo virmailaiset näki ne tuolla saaressa mutta ne meni noita saaria myöden uivat aina saaresta saareen ja sitten meni Kuhmoisiin ja ne ei löytänyt niitä varsoja mistään sitten ne oli mennyt Pekkerskalle siitä kyselemään että no onko ne hevoset vielä hengissä ja missähän ne on niin Pekkerska oli sanonut että ne on tällä kertaa niin ne on tallissa ja kyllä ne korjussa on mutta ne on talliin nyt laitettu mutta eihän hän voi selittää että missä ne on sen paremmin mutta kyllä ne elävänä on ja tallissa ne on korjussa ja sitten ei ollut pitkää aikaa niin Kuhmoisista ruvettiin kyselemään että kenellä on sellaisia varsoja ja olihan ne tallissa kun ne oli sieltä - ne oli mennyt sinne heinäpeltoon ja ne laittoi ne talliin hoitivat hyvin se senkin oli tiennyt se on kyllä minun nyt sellainen tieto siitä ja ja sitten tuossa Aholassa oli ennen Eetla ja Juhannes-niminen pariskunta joka on tuonne Virmailaan päin mennessä nyt se on herroilla sekin paikka niillä oli sitten siellä metsällä kävi aina siellä laitumella lehmiä niillä oli sitten sellainen melkein kaksivuotias mullikka joka piti poikia sitten syksyllä ja se jäikin sitten lehmistä sinne metsään ja ne ei löytänyt sitä mistään ne haki ne metsät lävitse eikä sitä löytynyt eikä kuulunut mistään niin se Eetla oli sitten käynyt Pekkerskalla se puhui äitivainajalleni sitten oli käynyt siellä niin Pekkerska oli sanonut että et sinä sitä lehmää enää nauti se on se on ihan mätä jo se on johonkin ojanne se on missä se mätänee se oli sanonut Pekkerska no sitten ne rupesi niitä ojanteita sieltä haeskelemaan ja Nuottajärveksi sanotaan sitä pikkuista järveä siellä keskellä Virmailaa sieltä tulee sellainen ojanne niin se oli sinne ojanteeseen kaatunut se on sellaista avokolua se oli sinne kaatunut selälleen ja siellä se oli mätänä sen se oli kanssa tiennyt että se on ojassa ja se on kuollut oli sillä jotakin tietoa
tiesikös se jos joku ihminen oli hävinnyt jonnekin
no en minä muista ainakaan mitään niitä sellaisia puheita mutta tuollaisiahan se varkauksia ja sellaisia jossa oli niin kyllä se sen selitti että että minkä näköinen äijä se on joka sen on vienyt jotakin kyllä se niitä sellaisia tiemmä vähän selitteli ja tiesi
löydettiinkö semmoisia varastettuja tavaroita vielä
no - en minä muista minä nyt olin vähän sellainen nuori ja kun en minä siellä nyt niin paljon liikkunut enkä taas sivullisia niin paljon kuullut
eikös tuolla Sysmässä ollut ja joku sellainen tietomies
olihan sielläkin sellainen yksi se oli jo aikaisempaa minä olin sellainen ihan nuori poika sehän oli sellainen lääkärikin kävihän tuolta Virmailastakin yksi mies sellainen nuori mies kun sen oli ruusu jaloissa sanottiin ruusuksi että se oli aina auki kun toinen paikka meni kiinni niin toinen paikka aukeni niin se kävi siellä sitten ja kyllä se sen koko hyvin paransikin sen se oli paha juttu että sen ei passannut niin kuin talvellakin tuolla hangessa kun oli suoja niin ei passannut että kastui näin polvet ja linkat jos se kastui niin sitten se alkoi taas särkeä mutta se antoi sellaisia lääkkeitä sille kun metsässä kasvaa noita vanhoja raitoja ne sanoo niitä keuhkoiksi kun niissä raidan syrjissä kasvaa sellaisia höytyjä niin se käski niitä ottaa ja sitten padassa keittää ja sillä vedellä voiteli ja laittoi sen siihen paikkaan sillä se sai paranemaan ne sen ruusun
siellä taisi käydä ja paljon ihmisiä siellä Sysmässä
kyllä niitä kai kävi siihen aikaan ja pitäisihän siellä nytkin joitain olla joku joka joitain tauteja pitäisi parantaa
missä päin Sysmää
en minä osaa selittää en minä ole tiedä missä päin se on
olikos näissä muissa kylissä tai muissa pitäjissä parantajaa
no ei ei täällä ole ollut oikeastaan en minä ainakaan muista tuohan nyt oli ainoastaan tuossa lähempänä tuo Soramäen - Otto-vainaja sanottiin se on vainaja se oli kai vähän sellainen mies että en minä tiedä eihän se nyt paljon muita tauteja parannellut mutta veren se sai seisomaan jos haava meni tai sellainen tai käärme puri niin sen se paransi
kuinkas se veren sai seisomaan
no en minä tiedä ei sitä tullut haavasta ulos jos haava oli haava oli että sai sen tietää
entä jos käärme puri
no se antoi jotakin lääkettä siihen sellaista vastamyrkkyä
mitäs lääkettä sillä mahtoi olla
no en minä niitä oikein tiedä ja eihän ne niitä puhunut sillä oli kaikenlaisia niitä se oli kanssa vähän sellainen kai sellainen - noitaäijä vaikka eihän niitä oikein käy puhuminen
no kyllä tähän voi puhua
- sanottiin väliin tuppasi juhlaöinä ihmisten ometoissakin käymään
ai se kävi ja niitä karvoja leikkelemässä
joo lampaan päistä keritsi lovia ja
mitä se niillä karvoilla teki
mistäs minä sen tiedän mitä se teki en minä nähnyt mutta toiset puhuivat jotka niitä - sitä kyttäsi
Saiko niitä koskaan ometasta kiinni
no ei ne sitä kiinni saanut mutta kyllä ne sen parikin kertaa näki kerran minä sen yhtenä yönä näin se oli juhannusyö kun se oli tuolla Vierevässähiedassa Virmailaan päin mennessä niin minä olin uistimensoudussa ja minä soudin tuonne Viereväänhietaan täällä ympäri veneellä ja aamupuoleen sitten niin minä jätin veneen sinne rantaan ja menin siitä metsän poikki toiselle rannalle tuonne - Hirsivalkamaan menee Konilaksi oli ennen Konila nimeltään se paikka niin minä menen niityn sivua sitten siitä meni sellainen karjanpolku ja sen minä näin kun se oli siellä keskellä niittyä oli siinä jotakin puoli neljän aikaan aamulla sillä oli sellainen iso valkoinen riepu ja se heitti aina sinne heiniä työnsi riepua sitten sillä oli sellainen pieni kiulu niin siihen se puristi aina sitä riepuansa että se otti sitä yökastetta mitähän sitten sillä teki sitä en minä tiedä mutta ei luulisi siitähän on jotakin kaksi ja puoli kilometriä sinne niitylle että mitä vasten se sinne meni ja ja että tyhjänaikaista tuollaista viitsii tehdä minua itsekseni nauratti kun minä käyn katselin sitä menin sitä tien viertä tietä myöden mutta en minä sen tykö viitsinyt mennä minä ajattelin tee tehtävääsi mutta eihän nykyajan ihmiset sellaisia enää
niillähän oli ennen jotakin lukuja oikein mitä ne lukivat
niin niin oli niin oli Otollakin ne käärmeenluvut ja verenseisotusluvut ja sellaiset sillä oli
kuulitteko millaisia ne oli
ei se minulle puhunut eikä se puhunut kenellekään niitä eikä se niitä kuullen lukenut omaa tietoa sillä oli missäs se sen sitten luki mutta kyllä ne kerrankin juttusi kun tuolla Kellosalmella ne löi yksi mies oikein pahasti kirveellä jalkaansa ja sitten ne lähti ja souti tuonne Soramäkeen eihän siihen aikaan lääkäriä ollut ollenkaan niin kun se pääsi sinne Soramäkeen ja sanoi Otolle että se löi niin pahasti haavan jalkaansa niin tämä sitten kun ne oli täällä Kellosalmella niin veri oli seisonut ei se tullut ei se juossut tulihan se sitten Ottokin oli tullut katsomaan sitä ja sitten ne sitoi sen ja kiinni ja ja kyllä se hyvin tiemmä parani mutta niin ne puhui että ihme oli että että veri taukosi heti kun se pääsi nämä Otto sai sen tietää että ei siihen se löi jotakin suolia poikki
niitä oli ennen semmoisiakin mitkä sai käärmeen tulemaan takaisin kun se oli purrut
no kyllähän ne sitäkin puhui mutta en minä tiedä ei Otto sellaisia mutta muuten se olihan sillä ne käärmeenluvut tiemmä sellaiset ja mutta kyllä se antoi sitten jotakin lääkettäkin mitä jotakin sellaista vastamyrkkyä mitähän lie ollut siinä oli jotakin kai kupari on hyvää vastamyrkkyä ja sitähän se oli Otollakin kai maidon seassa sellaisessa kun sitä ottaa mutta eihän sitäkään paljon käy ottaminen
ai Virmailassa oli ja käärmeitä
kyllä niitä täällä oli on niitä vieläkin
eikös ne ennen jossakin niitä oikein elättänyt
no kyllähän ne tiedemiehet kai niitä elätteli
onko ne missään talossa ruokkinut käärmeitä täällä päin
en minä ole kuullut mitään ei minua ole koskaan käärme purrutkaan vielä vaikka minä olen se kykän päästäkin otin kerrankin keskeltä kiinni - toiskäsisestä noin mutta kylmä se oli
kykän päällä
niin kuin ennen - rukiit kun sirpillä leikattiin ja tehtiin niitä sellaisia kykkiä pellolle ja sitten minä toin niitä tuonne riiheen ja kun siihen laitettiin kaksi sidonta päälle näin minä otin sen ensimmäisen sitomen ja minulla oli sellainen villi hevonen minun täytyi toisella kädellä pitää ohjaksista kiinni ja toisella minä tein sitten kuormaa ja minä otin sen päällimmäisen sitomen pois siitä ja laitoin rekiin se oli musta en minä katsonut kun minä - toisasilmin otin sitä toista sillä lailla siinä olikin käärme se on ollut kaikkein likempänä minua sillä lailla ai jesta kun se oli kylmä mutta ei se hylky purrut
eikö ne semmoistakin puhunut että ne piti käräjiä käärmeet
no kyllähän ne sellaisiakin on puhunut että niitä on useita ja sitten niillä on jotakin sellaista komentoa mutta en minä ole nähnyt mitään sellaisia
onkos sitä sattunut että olisi käärme mennyt jonkun ihmisen tai elävän mahaan
ei täällä päin ole sellaistakaan tapahtunut
onkos käärme ajanut takaa ketään
en minä ole sitäkään kuullut ja kyllä se aina pakoon se meni en minä ole ainakaan nähnyt sitä mitä minä niitä olen nähnyt ja useita kymmeniä olen tappanut kyllä
missäs kohdassa siinä on se myrkky
siinä hampaassahan se on sillä on sellainen kaksi tuollaista piikkiä minä olen katsellut ja noin kun keskeltäkin astuu päälle niin kun katselee sen kun se kopsii sillä nenällään kyllähän se monta kertaa saappaanvarteen sellaisen kun se kopsii kun astuu vähän keskelle että sillä on vara niin se tuuppaa aika pitkälle sillä lailla kaksi hienoa piikkiä niin kuin - tuollaista rautalankaa ne on oikein noin pitkät kun se tuuppaa sieltä sieraimestaan sen ulos ja niillähän se varmaan pistää kun ne sanoo että siitä tulee kaksi reikää kun sillä pistää ja siitä se sen myrkyn tuuppaa ei minua ole purrut en minä sitä sano vielä ikänä
se ei saappaan läpi pistä
ei se saappaan lävitse pistä mutta jos on kengät jalassa niin se on sitten astuttava niskan päälle väliin kun se meinaa karkuun mennä kun ei saa kuin häntäpuoleen jalkansa päälle että saa toisen sitten millä sen survoo en minä ole aseita muita siihen koskaan hakenut olenhan minä sen monta kertaa ihan puolikengillä tuollaisilla tappanut mutta se että se se täytyy pitää varansa ja olla niin nöyrä että astuu siihen niskan päälle että ei sillä ole enää varaa siitä mihinkään kyllähän se hännällään lyö tuohon housun punttia pitkin mutta eihän se mitään meinaa ei se meinaa mitään
eikö niitäkin ole montaa sorttia noita käärmeitä
onhan niitä niissähän on toiset jotka ei ole vaarallisiakaan mutta en minä niistä selvillä ole nehän on toiset ihan sellaisia mustaselkiä ja sitten on sellaiset hyvin harmaat ja hyvin vaaleat ja sitten minä olen nähnyt joskus sellaistakin mikä on ihan niin kuin hopeankarvainen sellainen että siinä on sellaisia pilkkuja ne oikein vähän kiiltää olen minä sellaisiakin nähnyt mutta enhän minä heidän nimiänsä tiedä mitä ne kukin on mutta sellainen tupsupää harmaa niin sillä on niin kuin linnun sellainen höyhenet tuossa pään päällä ne on aika isojakin jo minä olen nähnyt ne ne pitäisi olla sellaisia että ei ne ole ihan myrkyllisiä mutta se musta on kai kaikkein myrkyllisempi vai kuinka ne puhuu en minä heitä niin muista
oletteko nähnyt useampia käärmeitä yhdellä kertaa
onhan niitä pari ja kolmekin väliin yhdessä paikassa
oletteko sitä kuullut että käärme olisi mennyt puuhun
kyllähän niitä on puhunut että se menee poikimaan puuhun mutta en minä tiedä en minä ole nähnyt ainakaan mutta sellaisia minä olen paljon tappanut että poikaset on justiin sillä hollilla sisässä että kun sen tappaa niin ne tulee sieltä ulos ja lähtevät menemään olen minä sellaisen tappanut
suustako ne tulee
ei kun sieltä oikein vatsasta ne tulee sieltä niin kuin kalan mäti sieltä ne tulee ne on sellaisia hentoisia heikkoja ja pitkiä tuollaisia ja kun ne tulee ulos ne lähtee menemään kun sen pään murjoo emä että ei se mihinkään mene olen minä sellaisia kesällä tappanut ainakin pari vai olenkohan minä kolme että ne on täytynyt tappaa sitten ne poikasetkin vielä niitä on viisi kuusi kappaletta sieltä tulee mitä minä olen nähnyt
onkos siinä perää että käärmeellä on pienet jalat
en minä ole niitä tarkastanut kyllä ei sillä kai ole mitään - kiekuttamallahan se menee mutta aika nopeasti se menee kun se lähtee jos lähellä on sellainen paikka mihin se piiloon menee niin kyllä se hylky pian menee kiireesti se on perässä mentävä ja astuttava päälle mutta näin se mutkimalla menee en minä ole sitä sen paremmin tarkastanut mutta eihän sen vatsa ole sileähän se ihan on en minä ole siellä mitään nähnyt sen paremmin
olikos sitä oletteko sitä sattunut näkemään että käärme menisi maan sisään niin kuin - niin kuin pora jotenkin sillä tavalla porautuu
kyllähän noihin myyränreikiin menee
tekeekö se itse mitään reikiä
en minä että ei se ei se luonnostaan maan sisään vedä itseänsä jokin reikä täytyy olla mihin se menee en minä ole nähnyt ainakaan ja johan se tasaisella maalla menisi sitten maan sisään jos se pääsisi mutta jotakin risukasaa tai jotakin se hakee mihin se menee kivelle syrjään kiven alle
oletteko vedessä nähnyt käärmettä koskaan
olen minä sen vedessä nähnyt sehän ui aika nopeasti kerrankin niin meinasi minun kyörätä järveen veneestä kun me oltiin tuolla siellä Lammassaaren tykönä justiin sanotaan Kirstinluodoksi sitä siinä on sellainen kummeli niin isävainajan kanssa oltiin kerran ongella yksi ilta täältä Virmailan puolelta se ui sitten sinne maamantereen puolelle päin ja tottahan se luuli niin kuin kiveksi sitä meidän venettämme eihän siinä mitään muuta ole isävainaja sanoi että ui sieltä minun takaani päin että mutta mikäs elävä tuolta tulee tuollaisen kyydin kanssa sen oli pää kekassa noin kun se tuli isävainajalla oli sellaisia pitkiä onkipahlaimia missä oli siima sitten sillä oli kaksi niitä onkia siellä perässä minulla oli - yksi onki vain siinä nokassa kun minä olin soutumiehenä olin siinä isävainaja oli siellä perässä se tulee sieltä nokkaa kohden noin isävainaja sanoo sitten että mutta sehän on käärme mutta sekin oli niin paljon hädissään että kun se siima oli sillä siellä järvessä että se ei ottanut sitä käteensä kun se rupesi sillä pahlaimella hakkaamaan sitä kun se - tuli venettä kohden ja kun se löi pahlaimella niin se käärme juuttuikin siihen siimaan kiinni se tempaisi sen siinä ilmaan se tuli veneeseen siinähän meillä kiire alkoi minäkin oli paljain jaloin sitten vielä ja ja kun se lähti menemään veneessä no eihän minulla ollut mitään varaa muuta vaan minä hyppäsin nokkakinun päälle ja katselin - ja meinasi täytyä järveen mennä sieltä kun se lähti tulemaan sinne nokkaan päin isävainaja sai sitten melan siellä ja pääsi hätiin että se löi sitä siinä kun se tuli siihen nokkatuhdolle justiin kun minä olin siinä se täytti sinne nokkaan päin korkeammalle korkeammalle sillä oli pyrkimys eikä muualle se löi sen sitten siihen nokkatuhdolle arvon mutta jos se siihen olisi tullut kun minä olin siinä noin tuossa kinun päällä näin ja se oli tuossa minun olisi täytynyt käsilläni heittää itseni järveen siitä minkäs minä sille tehnyt olisin kun se olisi tullut minun syliin kun ei minulla mitään ollut mutta aika kyytiä se ui kun se tuli sieltä sitten minä olen kaksi kertaa tuossa järvessä sen muuten tappanut kun se on uinut tuolta tuolta puolen tuonne tuohon Siilinsaareen tuohon välille minä olen siinä soudellut ja se on ollut järvessä minä olen sen oikein muuten ehdollani tappanut mutta ei se ole - veneeseen tullut sillä lailla se tuli meille veneeseen näytti meille kiirettä
onkos sitä kokeiltu että olisi piipun hikeä annettu käärmeelle
en minä ole antanut enkä ole nähnytkään kyllähän ne sitä on puhunut
mitäs eläviä se käärme oikein hävittää
jaa minä en ole siitä selvillä sehän pitäisi maasta vain koota myrkkyä ja hävittää mitä ne puhuu mutta kaihan se jotakin syö en minä siitä selvillä ole mitä hän syö sitten mutta isoja ja riskejä ne toiset on
onkos nuo ja myrkyllisiä nuo sisiliskot
ei ne ole en minä tiedä ei ei se ainakaan pure ka enhän minä heitä nyt ole niin kiusannutkaan erittäin mutta on se kerran jo ollut minun povessani vahingossa ympäri se kiertää ruumista mutta ei se mitään purrut ole ravaa ennen riihessä kun oltiin kun riihiä ahdettiin kun niitä oli - niitä oli niissä ruissitomissa riihessä kuivattiin ennen sitomia minä vaarilleni annoin kerran sitomen ja kun se on siinä penkillä ja sitten laittaa niitä sinne ylös - minä noin annoin niin minulla ei ollut kuin paita vain päälläni ja tämä edestä auki ei se ollut napissakaan ollenkaan niin minä annoin niin siitä sitomen päältä se karkasi tuonne poveen tuosta mutta kyllä se oli ilkeä elukka
äkkiä paita pois
joo mutta kyllä se jo kerkisi moneen kertaa tämän ruumiin ympäri ravata
tiesittekös te heti mikä se oli
kyllähän minä sen tiesin kun minä näinkin justiin mutta en minä voinut enää mitään sille kun se meni siitä sitomen päältä mutta se samalla loikkasi kanssa kun minä sen näin
olettekos semmoista kuullut että käärme olisi tullut jonkun lapsen ruokakupille
en minä ole erittäin kyllähän ne tiemmä lasten tykö tulee jos noin on mutta kyllähän se tulee ihmisenkin tykö